نحب أنواع برشة مختلفة في الموسيقى نقلق كي نشد نوع برش النظمية دي ما نبدأ وتبدأ الموسيقى كيف ما قلت هيفتة ما تكونش هي بدأ ينزمها تتبدأ ينزمها أنواع كثيرة برشة معناها برشة برشة أنواع.